Igny zany da tena sarotry amegn' olo e mandamigny an'igny satria izy lafa sy manambola igny sy managn' asa igny izy da eo sy mana nama izy, lefa izy amin'izay managn' asa akory nama, akory patron, eo amin'izay zany mila mahay mandanjalanja hoe gn'asa eky sa e fiana hafa, nefa la eo anao miasa, very eo anao, voa eo anao, lany avao e fotoagninao, mba mila mahay mi profiter avao koa zany, anjaranao mahita an'izay.